الاولوية لازم تكون لحل مشاكل الارض. مثل المناخ والاقتصاد والمجاعات. اذا عشنا حياة مستقرة بنقدر نكتشف الكون. فرص وامكانيات اكبر. لكن اذا اكتشفت الان وما حلينا مشاكلنا. فما راح نقدر نكتشف اكثر. بالاضافة الى ان مشاكلنا راح تزداد سوء